Maha zava-dehibe ny olombelogno, satria igny araiky fôgna, ndraiky fôgna ny olo miaigny fa tsy in-droa aveke kao izy koa raha ohatra oharigna amin'ny raha hafa, aign'olombelogno˂noise˃ io agnisan'ny zava-boahary namboarin-janahary ary tegna karikaraigny ary namitrahagny fatokisagna be, de ambagny hely noho ny Zanahary fôgna ozy bokin'ny Salamo zay nagnanaovagn'olombelogno de zay ny maha zava-dehibe azy